Ny karazana fanatanjahatena tian'ny olona hatao an, dia ny basketball an, dia eo ny <hesitation> ny football koa na ny baolina kitra izany an, ao koa ny petanque koa anisan- na ny tsipy kanety be an, dia anisan'ny lalaovin'ny olona eto an-tanana an, ny <hesitation> ny volley koa an, volley ball, izay angamba no tena hitako be mpilalao.